Ahh we impia kali fula kwasababu ndimwaa mwe muya ntiya kuishi kuyamani zionsi mukuu kundana kwi fulaha ziwonsi apo lipo ni fulaha inga patikana. Ne mwinko kulo limpia itangi kalifula kwasabau ndi wishi nimuntu kwiya mani wonye shiku mukunda nayolonye shikukunda ilaisi sana nukuya nifula katika maisha kwa hio ne mukola impia asi- asi- asiweno yakuti unga kali fula mmaisha ivo tuh